Woo taba kalkal dələ, siidi wo kamro. Fene, siidi deta bo law naŋg ne tene, fenee? En de bo nobodii wo ɟaga. Woo, ɗane de taboo, ki ekhtar ki ɲa. Tuk kam ndosiido sid giyaro kuuli. Dubu koolo de tabo, ɗaŋg ŋgal ardə tən. Wo nobo dii, nabo nobodi. Ɗaanan ndət diido, kay de taboo. Kiiɲ faalen. Kii fa al ne, de fa alne, law ko ŋgal karan tə gar budar tariɲ gida. Roo, gar bo turdi daanan. Naŋg badat tab dee ka mala haɲ kedel. Kam roofine bine. Taan, tə zələmə sun naane elen naa, tubin. Tubin na ŋgal kalan tane yaa, nɟaa kir gar bo kiri yaanen gos. Hanan dee ne kalken deel tegen del el el el ya nə ben. Ŋgal kala ne ya maʃaalah ya kirii, kiir tak. Yaa bə de tabo oho got ne, kiri got nee, mala ko got ne. Nen tubin taan de bu kal ken deeloo siit bo. Kam roo. Fenẽ wo det lo ŋgal ardən tineno. Neenaa, ndel tubi den ef. Fahala, wo kiirii, wo aaɲa, <hesitation> go gar bati kiriɲ ŋgal. Ŋgal kala nan na got siyaaki, kir kir kir marawaay. Wo anɟaɲ marawaay. Woo law kə law aʃam talas, khalas ta nan bade tabo kekhtar kiyaten. Efen de taboo. De na wo naaset kuyu naye atan tub yenam bede tabo ef eten. Kuyun ɗena yaa. Ɗega set kuyu gene naa, kak ge yatu, matak ba. Taan ge na maanaatan. Kamalnaa eyin tubunam bede. Teman na hayin ten. Ef, aya taro deb kalkə ndele. Seed debo kam roofeneba hanane. Nenaa, mana hin tubi yin tiin. Ef, woo kiri faala woo, mbaskiɲa aɲa, law kə law. Kir tak kaa deb tə oŋg urgut ci ti daa deb toŋg ur. Ceyin tidaa, wo yaa də garbiya kaliŋg tariɲa naŋg yaa tə tari ba, garbata oriɲ tariɲ ɲibən. Got se kəric, wala, wo taburoro, deb kalde sirbə kam rofenen. Naan na tə wasa haɲ kendel lə tubi. Tubi naan naba de kadel lah helben. Naana, naan na deb gal de seb kamro fene tə wasa ɲe ŋgal tu bi wo tu bi yaa de kir mataka ŋgal kala ne yaabo. Yaabo nɟini mataka. Naan təmana yaati.